Ñaan pursirëţ pëlilan anubá ulilal nul. Mëlilan ñaan pëjáka uloŋ jáka lilan anakabá mëlilal nul añaţ mak. Pasëk mëwín nţari kookun lilal ulil wí meeţ mëreebaţ bá soŋ këkanka koon jooţ wí. Kon ñaan pursirëţ pëcí nulilan anubá ulilal nul <noise> same, añaţ pëbá mëlilan. Mëlilan añaţ pëbá pasëk umundu wí ya tuzur de owo e de báa, culoŋ këká koo wará wí culoŋ këjëkëna koo wutuţan. Kon jëkëna koo wutuţan këlilanţ. Ací mënjeej <hesitation> ngëpatëroŋ ngeweek ngun bajuk buká, tú <hesitation> bulilan ţí uncáam de me aká koojoon mankir bëkël, bañaan. Pasëk nja sosiyete nja dací dink, ñaan kábá këká amdëmban ulefu rek këwín bañaan cí katúku. Kon wí ulilanu bandaţ. Këţuwa de këjá mayëlan pëdoo imitera njí bëliyëng uncáam me ţí uwáasu ngëlilanu bandaţ. Ajá mëţuwa dí untab këjá noŋ <noise> ink ná ink, këmee ulilanu bandaţ. Ñaan añaţ pëlilan mak mak mak, pur pëjáka abá mëlilan kaloŋ noŋ añaţ ţí uwínjí waw. Ñaan pursirëţ pëlilan unjáka abandan ţí iñan nul ţí mënáaţëna ţí añaţ. Iká ngëtaŋ ngëkëlilal wí ngëler ngí këlilal wí ací këka bëţ ngëler ngí wí këjooţan wí yunk dí umundu cíwun. Umundu ací ngënko ngëtëb: baţí ná mboos cí, níinţ ná ŋáaţ cí, këkës këkës ngëtëb cídun, bëyíis ngëburu ngëtëb cíwun dul. Kundumee kaloŋ yink dí umundu cídun, unk dí nasiyën baţí picëdun umundu. Umundu cí ngënko ngëtëb nţari këká wí fáan këká wuŋ, mëlilan nţari fáan këjooţan. Kon ñaan añaţ bëlilan awubá bëlilal nul.